Re ýn e jmíi’ re lɇ re jmⱥⱥra kiä’ná köö jlí ela re lí juó’ ere jiⱥⱥ ná köo dxírá o re jiⱥⱥ ná köo dxí xiüü kiäná. ‘Nⱥ’ ere xⱥⱥ’bara jlý jö ela nún ere jiⱥⱥ dxíra kí xiru a jia re lí juó’ ‘ñée jlý jö re jiⱥⱥ dxíra xiro a jia’ xⱥⱥ’ rá jlý jö, xiru tⱥⱥ’ xiru bii kuⱥⱥ’ dxíra bí, ‘nⱥ’ re xⱥⱥ’ra uⱥⱥ’ lɇba ´ñee jlí jö ela nún ekú uɇɇ xï’ ere ká’an dxíra jö.